ରଂଧନ ପତ୍ର, ପ୍ରକାର ଔର ଏବଂ ଵ୍ଯାଵହାର ଭୁଜା ପତ୍ର ଚୀକନ, ମାଚହ, ଅମ୍ଲେଟ, ଇକ୍ଯାଦୀ <hesitation> ତଲିବା ପାଈଂ ସସ୍ପେଂଟ <hesitation> ସୌସ ସୂପ, ଦୂଧ <hesitation> ଫୁତିବା ପାଈଂ ଉକ୍ସ, କୀଜ, ଖାଈ <hesitation> ନୂଡଲ୍ସ, ଚାଇନୀଜ ଖାଈ ଦିଯା ପାଈଂ।